Eey so tawi hay gooto araani ñande yannge am malla ñande maayde am, mi sekan, mi mettinan no feewi. Ngati ñande yannge ko ndeen nganndata aɗa jogii sehilaaɓe, aɗa jogii yiɗɓe. Ɗum noon so hay gooto araani firti ko nguurndam ma alaa fof ko firti. Ñande maayɗa kadi, so tawii hay gooto araani firti nguurndam ma a nafootaano hay dara. Ɗum noon maa mi sek tigi, maa mi mettin no feewi tawi hay gooto araani ñande yannge am malla ñande maayde